Pues jue yë xët's tyun, t'sip xokëp tyam nëkx muk kabujpë tyam wi'i nëkx muk pujpë xat'sëp yëdun yaj wat'spë tijatyë tyam nëkx muk piso pujpë tejk këxë dun myaj tunëp.